المعتقد المهم بالنسبة الي والي اغيد الناس يتعلمونو خطورة العقل الباطن عالانسان - اي شغلة تكررا تحكيها تعملا غاح تأثر عالحواليك بشكل غير ارادي - واهم شي ولادك الصغاغ ، اذا كنت فكاهي ومرح وعندك حس الفكاهة ولادك غاح يطلعون كلتم دمم خفيف ، وقيس عليها كلشي